أنا أحب سندويتش <hesitation> الجبن أو اللحم خفيف عالمعدة يعني بأخذ هذا الخبز رغيف خبز بأحط عليه جبن أو لحم وأضيف شوية خس طماطم <hesitation> إذا كمان في مايونيز أحط مايونيز مستردة مشان يعني يضيفوا نكهة حتى الزيتون لو في كمان شوية خضر ثانيين أحطه فلفل أي خضار